Taai mu bánda mɛ kama na, ŋ nyaŋbga bandáa, ŋ bɛ ŋ bɔɛnu. Fanima. Mui bebe wakɛ mui ta mui bɔyɛ kpasii. Mui beya, mui taa jiiɛ ma, mui jifɛ ma. Teyɔ, mu bɛ lɔ mu nyɔnu fɛɛ wa. Mui tɔmbɔ nu kɛa. Bɔe kpasii. Mui bebeya. Bebeya, bebeya, bebeya. Mui takɛkia. Mui bɔ nu mui táa kɛkia. Mui bɔyɛ kpasii. Mua tae mui sii kaŋ lɔŋdɔ. Mui mu wanga fáasa. Mua bɔe nu mui be kɛ. Mui beya musukonuɔ kpɛɛ ai toaɔ mu kumda. Mɔɛ gbi bɔa nyɔmai wɛ. Sáana mɛ mɔ gbi bɛ ŋ bɛ, ŋ bɛ kaŋ mande wa. Ŋ bɛ wi nuu fanima wa. Kɛ sáana mɛ, ŋ bɛ uptown. Mɛ kaŋ mande. Komu ŋ-ŋ leŋmɛsɛ bandáa ɔɔ mbɛ kaama na ni, a mu kɛ nu wa. Komannde bɔ gbi be nu.